Este bueno dekxeyi xchinoninaza xoblach rielori rietli rietli chiria'a chiriaꞌ gokamiꞌi logyich, logyich yetba'a periraꞌ purpulin diyebaꞌa chibazaꞌa btiꞌe list, chiꞌetialon, chirillitorira xaboninaꞌa shubazayet biliꞌiloꞌ baayii shubazallit churichet este weno ririaꞌaloꞌ busabuirsakare yaxal par ladochexixayexoꞌ loo xoblallchkeꞌ <hesitation> tirakzaklibay, naꞌ ti kaldo de res yiribia subuenis kildia' kildiaꞌ bnix kildiaꞌ bnix chikininie lanix ba kaldieꞌ chikini banon matolabot chiꞌiyet ba ko nishcha'a kon nishyaa kiiyet maꞌjwan wanwan grate talkamawe talka meshit wokaꞌmeshiyill gran niyoraꞌa granni chiarox shiyetb matrorireꞌe dii manillding pues chiti dii banolaꞌaboꞌot diibiabie ka nishidie kichididsam malokeꞌe, sam malokeꞌe shibao sam maꞌlaokeꞌe, ax̱taꞌ despuex biekabieꞌ lorammaꞌ ba kaldiꞌeb bkwetechi, chiguerewꞌchik chiguerewꞌ gueokeromaguerew chiguereꞌ ax̱t chichicheꞌe yaax kobi par bierng tlaꞌab kon guierbi guieriguierbakwale kwal saboreꞌ eso konnicheloꞌu. Yaac̱hi tinilaꞌamaꞌyagweꞌ riarolameyarguweꞌya chitichiꞌe kulillilomaꞌa, kulill llial nool nuuza'a buenzaꞌl lin kolor lomaꞌ, aaperla yonotxlke kaꞌldinkichdaw dono wtirs wtirsxaxalsgak kadoyin kolorlomaꞌ, chirakꞌ kalkixiya, <hesitation> <hesitation> kushiish lo de llyishke raraꞌkamerill rarakaldeshill chikichieraꞌ loketlombarinarkiga, chikichierguilom, chicherkati plokwaninirnie namaꞌrarki kwarerirkaraꞌy wliꞌlori chirkwa rekegoolchii taladgoolchinkwaꞌneke chichiegueꞌzlobowroꞌo, chiegueꞌzlobowroꞌo chie este deyebteche wyebteneꞌyebze yixabldalon ps chalaogayi chalo'o, orale ba nab ba bdinie yin yinꞌ yaa yinꞌ gaꞌa, ni yischiniaꞌ oral ba gob lim limuen, chichel limuelaoꞌ deshirenrangokən asiserar gokin bi zensaꞌn kabal naꞌa ashish. <hesitation>